Ha maty aho rañandria nivaky verañ'olo iñy. Ino ary ny raha ahiako an'io? Aha, da fa tsisy raha koa ty fa hañao azafady amiñazy e zaho. Azafady raha fa nilatsaky tsy nataoko eksipirey raha verañao ty. Fa voatosiky izy io da latsaky tambañy tao; teña mañao azafady raha.